Ndenon desieme gere mondial o, meksike ardi fu habude itlere, bangale basi maɗe o. Hawriino e hitaande ujunere e teemeɗɗe jeenay e capanɗe tati e jeenay.